Mi â penso comme o prescidente Pertini ch'o l'ea ascì un partigian ch'o diva che l'é megio a pezo democraçia che a megio dittatua e l'é pròpio coscì perché inta dittatua no se peu pròpio fâ ninte.